أول إشي بقوم بتحضير المكونات اللازمة للتنظيف مثل الصابون السائل والماء وخل أو بيكربونات الصودا و <hesitation> قماش ناعم أو إسفنجة، بعدين بقوم بفصل الكهر- الثلاجة عن الكهرباء <hesitation> وأقوم بإزالة كل محتويات الثلاجة مثل الأرفف وال <hesitation> وال-والأدراج وتنظيفها خارج الثلاجة، ثم أقوم بتنظيف الثلاجة من الداخل وإعادة وضع الرفوف مرة أخري.